هغه پښتانه چې په لیري منطقو کې په ګوشه منطقو کې ممممم ژوند کوي نو د هغو لپاره باید داسي څه مممم وکړو چې خوشحاله شي هغه داده چې هغوی ته تعلیم ورته شي دوی ته تعلیم ورکړل شي دوی ته پوهه ورکړل شي دوی باید ښه وروزل شي

باید د نړۍ سره نړیوالې اړيکې جوړې شي، او د درسو معیار باید لوړ شي. ښوونځي باید خلاصې شي، پوهنتونونو ته باید خلک تشویق شي، ځوانان تشویق شي، نصاب باید نوی شي، درسي اې ای باید نصاب ته وراضافه شي، او داسې نور.

د پسرلي په موسم کې نیالګي کښېنول چې دي، ډېر مهم دي. دا باید هر انسان، هر یو افغان باید دا ترسره کي او دا وکي، ځکه چې نباتات چې دي، دا موږ ته اکسیجن برابروي. مګم متاسفانه چې دا ما کار تر اوسه نه دی کړی؛ ان شاالله چې وبې کو.

تحفه یا ډالۍ ورکول چې دي، دا د یو چا تر منځ مینه، محبت یا اړیکه نوره هم ټینګوي. مینه او محبت زیاتوي، هغه که په ملګرتیا کې وي، که په ټولنیز ژوند کې، که له مور او پلار سره وي، که د مېرمنې او خاوند تر منځ وي. دا یو مهم اصل دی چې باید په پام کې ونیول شي. او پاتې شو د هغه، هغه چې دی، ډالۍ چې چاته ورکوې، نو هغه نفر ته به کتل کېږي، د څه ډېر شوقي دی، په څه ډېر خوشاله کېږي. د هغه مطابق شی ورته انتخابوو. زما چې خپل خوښ دي، مثلاً که چېرې یو څوک چاته قلم ورکړي، تحفه ورکړي، هغه ښه عطر دي، ښه ساعت او ښې ... خو مو تراوسه چاته نه دي ورکړي. یې هم نه لرم، ته ودرې خلاص، دغومره.

انسان احساسات نه درلودی، نو ژوند به داسې د ماشینانو غوندې مخته تللی او د روباټو غوندې مخته تللی. مینه، عاطفه، عهه، خوند او دا شان احساسات به چا نشوی درک کولای.

که موټر په دښته کې خراب شي او شاوخوا بل څوک نه وي، نو زه به راولاړېږمه او بل به شاوخوا راپیدا کومه. چاته به تلیفون کوم، سیګنال نه ورښيي، خو شاوخوا غونډۍ ته به ورخېژمه او خپل کوم مشکل کار به کوم. زیاتې به تیل ورته راوړم، مشکل ده، لاره به ورته باسو، خلاص.

په دې خاطر غواړو چې موږ ته په دې ځای کې جوړ وي. یو شي ته اپلای کوو، یو سایټ کې مثلاً اکاونټ جوړوو، پښتو ژبه نه وي. مثلاً، مثلاً ګاما اې ای لپاره چې موږ پرېزینټېشن جوړوو، په هغه کې پښتو ژبه نشته. موږ داسې د نړۍ څخه ماسیوا خلک یو. پښتو ښه ده، نصاب ته وراضافه شي چې خلک مو وپېژني. دا زموږ ستاسو د پلار نیکه ژبه ده چې په خپله ژبه خبرې وکړو. موږ انګلیسي څه ده؟ انګلیسي ولې نړیوال معیار ده، ولې پښتو نه ده په نړیوال معیار؟ باید کار ورته وشي.

ولاکه یاره داسې دقیق نه رامعلومیژي ما خپله نه دي لیدلي سلفیان څنگه خلک دي

که مې په خوبو کې خوب ریښتیا کېږي، نو هغه به دا وي چې اتلس ساعته خوب، دوه ساعته کار، <hesitation> دوه ساعته میله او پاتې دوه ساعته بیا خوب. دا خوب چې مې ریښتیا شي، بس دا ښه خوند راکوي، داسې ژوند مې

زه خپلې ورځنی چارې څنکه مخ ته وړم ولاکه زه ماته خپله رامعلومیږی بس چې هر وخت هر کار را پیش شي هغه کار کوم

<hesitation> دا په ودو کې ټکان کول چې دي، دا چې خپله چې څوک وکي، هغه ته شه خوند ورکيي. طبعا انسان جوړ دغسې دی. خپله چې غلط کار کيي، شه خوند ورکيي. چې بل څوک یې کيي، هغه ته یې نفس تنګېژي. اوس نو د ودو ټکان داسې سو، چې خپل کور کې واده یی کیې، تاته شه خوند درکيي. او وختي، او ته بیده یې، په خواژه خوب په ځای کې موټران تيريژي، د کور سره واده يي، ډژ دژ ټکان وي، دا سړی یو څه کېږي. د هر انسان له خپل طرفه دريځ، خو زما نظره شه کار نه دی.

د يو بريالي انسان تر ټولو مهمه ځانګړتيا دا ده چې خپل راتلونکي پلانونه پټ ساتي، هر کار پټ کوي، نه تسلېمېږي، ماتې ته نه تسليمېږي، نظم او ثبات لري. داسې ډېر خاصيتونه لري کاميابه انسانان.

کله چې زه ماشوم وم، د کلي د ماشومانو سره مو ډېرې لوبې کړي دي، مردکې، کاغذبادونه، ډبرو ویشتنې، ګینو ویشتنې